بتجيب فرشة الأنسان بتاعتك بتحط عليها كمية متوسطة من المعجون ، متحطش كتير لإن إنت مش محتاج كتير، بعدين بتبدأ إن إنت تمشي الفرشة على أسنانك في كل الجوانب من فوق ومن تحت ومن الجناب ومن كل حاجة لغاية ما تحس إنها بقت نضيفة بشكل كويس يعني اغسلها لمدة دقيقتين ، دي نسبة كويسة